NY atao hoe GPS de <hesitation> zavatra electronique izy io de raha erahagna raha very ôhatra hoe zao atao amy telephone izy de ra ôhatra hoe very telephone igny de amin'ny alalany GPS igny ahitagna ananjy hoe olona karakôry nande nangalatra ananzy na la tany nilatsahan'ny telephone na atao aminà tômôbil de ôhatra hoe very tômôbil igny de afaka itanao tômôbil igny avekeo misy GPS.